Ho hia paa dɛ mboframba a wͻwͻ skuul bosua awensɛm, wͻatwe egu hͻn tsir mu, na wͻakenkan no dɛmara. Osiandɛ sɛ wͻyɛ dɛm a ͻboa hͻn ma hͻn adwen no mu onyin. Afei so, ͻboa ma wonya adwen a obotum ͻakye ndzɛmba akyɛr. Sɛ wosua awensɛm no gu hͻn tsir na wͻka